देखो सा हुकूम एडी बात हवा के खेला मा सच्चाई डूंड ने अच्छी बात हवा के आपण खेला ऊ बहुत अलग चीज़ा सिकनो मिला हा। खेळा का लेया सरकार ने नई नई योजना निकाली हा जिनु लोगा का आर्थिक सहायता। इल या करा हा।